معنديش شي رياضة اللي انا مزياتة فيها بزاف جربت بزاف د الانواه د الرياضات ولكن ملقيتش شي واحدة اللي كتناسبني ولى اللي كنمارسها بانتظام ولكن هدا مكيعنيش بانني واحد الشخص اللي مكتعجبوش الرياضة بالعكس انا كيعجبني نحافض على اللياقة البدنية ديالي وعلى صحتي